Ta hú ti'la yó, tidata yó nidá, nidá no ti'la ho ñoyó tá nakaxhiti ho o on. kitó kuii ta nó kikonga ta jan kuxatí na kidati takati na kukuti toná idi nró tikuaí, ha ho o on. ti koto ni nane miti ha uté ni ichi ni nane miti ha ho o on. nrunguan ni nane miti na xati cuenta ná, ho o on. kú kua'a mia na kua takati ta netia xanti ta kuxati na kidatia dinaga tá taton na iin cruz kadatí ta tona xa ni kua najan tá kuxati na xhikoti xhikoti ta ho o on. nó'o ho cruz xhin na nemiti xanti tá dikan ta kua tirete, ta ti'la va ngutí tu odu ini a kidati veeti dabati ta ho o on. ta ngu taxhii yó ta vee kiti yó tá itakatua ta hu chikuku yó ta kan tu ti chika to dichí yó, tajan atanti deeti, ta hú tidata yó'o tidata yó taton'na forma xí ho o on. calcetin tu kua veeti ho o on ta ngu ta ngu ho o on. chilé yó ha chinkirillo yó ta pali pali ni nra takati ta no nraní chitón xaonoa ta inkuti nra ho o on. takati chín ho o on. taka chón.